والله مع جو الشتاء أكيد أختارالبيتزا تكون عندي منها حفاظة لا تنتهي ، لإنها وجبة متكاملة ، وتروح تاكل في أي وقت ، معاها ممكن تختار أنواع مختلفة وتعطيك طاقة، أما الآيس كريم رغم إنه حلو باش ما ينفعش كل يوم ، خصوصا في الشتا ، البيتز بتكون أكتر تنوع تتمتع فيها في كل الظروف، ما أطيب.